Rí nda̱yo̱o̱ rí ándo̱o̱ nadxuu tsúúú mbáá xkúꞌ, xu̱ñúꞌ jún, mú neka xanáá rí ndaꞌyoo̱ yáá na̱ꞌkha̱a̱ꞌlo má mijŋgii guꞌjuáá, na̱fi̱yúu̱, naꞌkháyuu̱, nawi̱ji̱ jmbi nayáraꞌjúu̱n. a̱sta̱ xú naꞌni maꞌthí eꞌnii̱. A̱ꞌkhui̱ nasngájmi̱ꞌ ríí, nadxuu̱ xkui̱ rá. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ mááá xtílá mangaa, riándo̱ rí nadxúún xkúꞌ skui̱, nuni̱ xnúu̱ꞌ, nangu̱xii̱n, natsimúu̱ ixi̱, nadxúu̱n, nangu̱xii̱n, nundxa̱ꞌjue̱, nuni̱ ajmúú, xkua̱ꞌnii isnga̱jma xkúꞌ skui̱ ríndo̱o nadxúún. Ngáa̱ tsúúú xu̱wáánꞌ riándo̱o rí gíná a̱tiu̱un, o̱ riándo̱o tsíxki̱dxu̱u̱, tséꞌkha̱níi̱ mijngii náa̱ guꞌjuáá mi̱khui̱ guma, janíí xtáa̱, i̱ndóó jabóo̱ꞌ, i̱ndóó namindaa̱ꞌ, gíná eꞌnii̱. A̱ꞌkhui̱ nasngájmaa̱ꞌ rí ra̱gáxtáa̱ wénú xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌñúú xkúꞌ skui̱. Riándo̱ nakiꞌnáá tsúúú xtílá o̱ níndo̱ tsédxúu̱n khuyamijní ikhii̱n. ndawii̱nꞌ, tsíxu̱ꞌmamijní, aunke má nathandxaꞌjúu̱n, xúxu̱ꞌmamijní, tsédxúu̱n. O̱ gíná inúu̱n wájuin, jnéꞌnguu̱n, xkua̱nii jaꞌnii nusnga̱jma xkúꞌ skui̱ riándo̱ rí nadxúu̱n o̱ riándo̱ rí khúwée̱ gíná.